छुट्टियन के भ्रमण की योजना सरल नाईं परत है। काहे के मारे या सोचन परत है। कि कहां जैबे है और मौसम के हिसाब से देखन परत है। अगर गर्मी है तऊ कहां जैबे और सर्दी है तऊ कहां जैबे। गर्मियान में कुल स्थानन पे यात्रा करी जाये सकत है। लेकिन जलवायु को ध्यान रखन परत है। जैसे पहाड़ी इलाकन में ठंडो मौसम रहत है। समुद्री तट पर गरम मौसम रहत है। हम अपने बजट और पसंद के अनुसार जैसे पहाड़ियाँ मनाली, शिमला, लद्दाख और समुद्र तट गोवा, केरल या ऐतिहासिक स्थल आगरा और जयपुर को चयन कर सकत है। यात्रा की तारीखें तय करिबो बहुत जरूरी होत है। यात्रा की सही तारीखन को चयन करिवे के लाये हम लोग सबसे ज्यादा टाइम लेत है। यात्रा के लाये बजट बनाईबो एक सबसे जरूरी काम होत है।